Mi waawaa wulaade kono mbeɗa waawi ndognude puccel njamndi. Mbaaw-mi dognude puccel jamndi tawa mbeɗa yahree duuɓi sappo e ɗiɗi. Ekkitagol am e waawgol am fof diwaani hakke yontere.